Ine kuak este oniaya in kuamastijke tlamashtilkis escuela oniaya o imahuiltiaya okachu okpatkiaya basketbool pero aveces in no den san senka otiaya aveces oktoaya amo por que semi zhukozhizhin ako kashilis non solo de kuakuajtike pero ine debe oniaya por que onikpaktiaya pero este onka después omonamikti ako ako nik praktikaruaya non ako mahuiltiaya pero ashan nikinikta bueno in niños mas nipa okseki años pues casi amo mahuiltiaya in suame in futbol otkatka in to papan i no maman amo kienin tlazektintmis in pelota. Pero ashan ako ahsn hasta yeka melahuak in grupos de chihua nen mieke suame kinchihua este equipo de futbol mahuiltia yeka okachi mas in deporte den ashan in jovenes nijki yi mahuiltia futbol mas mas pues la verdad amo este amo kosa nikmati de deportes pero pus kuakualzhin in deporte se mahuiltia huan pues aveces pensarua tlacha mas amo inportarihui ms se yi kinpia se pilhuan kuali okse mahuiltis kuali okse chihuas se deporte kuakualzhin por que pos nijki se mo tlapolotia den cosas. Tos yinon kuakualzhin in deporte ashan nin no pipiltonzhin pues alo mejor amo amo kosa paktia in deporte pero inye ahorita tlen kinpaktia zhozhonas itoka trompeta alo mejor non amo deporte kipaktia non huan nen nipaki kuak kita no pipiltonzhin yahui in escuela inahuak mieke piltonzhizhin kinpaktia in piltonzhizhin kinpaktia huan ine nijki ni paki por que no pipiltonzhin paktia non zhozhonas.